Ja nu kunió keo chuún te kuni ja sava'ayótɨ te keo suanní chu'un ja ió ma ñuúyo ya'a, kɨtɨ un kua a ku keotɨ suan te va'aga yetɨ, asungaá yetɨ te tuú tu tu nu kue'é kantísotɨ chi ka yetɨ taka nuni taka ja ió ma ñuúyo yaá te nu kuaányó kɨtɨ ja vai nu jika yuan chi siín ka ye kiti un te va'aga kɨtɨ kaio yaá